Zaho raha aloha ka raha ohatra ka mbola azo atao mi, dia sy hihinana an'izany zaho satria manko i antony an dia io zany dia raha niforonina fa sy hoe raha avy tamina isy na raha managn'aigna ka mety hitondra <hesitation> ohatra hoe karazana aretina aminahy fatahorako ananjy ka zaho dia sy hihinana an'izany